लोग अक्सर ए बात भूल जाले कि चाहे इंसान हो या जानवर दुनो भगवान के अतुलनीय संरचना बा, ते और जानवर के जीवन उतने बहुमूल्य होला जेतना कि इंसान के। मनई अपने सुविधा, स्वाद या स्वार्थ खातिर अक्सर जानवरन के जान के साथे खिलवाड़ करे देले। अपने विकास खातिर भी मनई एतना नीचे गिरि गइल बा कि ऊ बिना ए सोचले कि जानवर कहां रहींहे, का खाईंहे, अंधाधुंध बढ़त चली जात बा। मनई के ए व्यवहार और दृष्टिकोण कि ओकर जीवन जानवरन के जीवन से ढेर जरूरी बा ए ओके खाली पतन के ओर ले जाई। सब जने बूझे के बाद हम ए कहीं सकिला कि बाकि जानवरन के तुलना में मनइन के जीवन के प्राथमिकता दिहल नैतिक नइखे होला।